अगर हम साइबेरिया जाऊंगा, तो वहाँ पे तो कहीचे वड़ी थंडी जगा रहे थे। तो हम कोई गरम कपड़ा रखे लेओंगा मारा साथ मारा सूटकेस में। ना हम कोई करूंगा मॉफलर रखे लेओंगा मारा साथ मारा टोपी रखे लेओंगा। तो कहीचे मारा ठाउं ठंड से बच्चे जाऊंग। ना हम कोई रखू सकूं जैसे की हम रखूंगा मारा पर्फीम रखूंगा। तो कहीचे वहाँ कोई बद्बू बद्बू आवे, तो मारा अंदर से सुगंद आवे। लोग बाग देखता रहे जाएं, मक सुंगता रहे जाएं। ना हम कोई रुमाल रुमाल भी रखे लेओंगा। मोजान अच्छाला जुता भी रखे लेओंगा। की थंडनी लगओ कामा। आसो चक्ट रखूंगा भी।